To emi woodi njayri soorugo ñamki, ñamki ki mi watta ka jonnguki, kaŋki woni ñiiri e liyo, dembo sobal e kosam, dembo mi waɗa ka soorugo mboyri, mi waɗa ka soorugo ñiiri maaroori, liyo kuɓeeje kecce, mi waɗa ka soorugo sokora e liyo e gusi.